Ja ki k'i naxinandajni ki k'i nga jma tijñajni ja xuku mexico ki k'i ja kui xi tsjuajni pelota xi tsjuajni pelota xi tuxí xi jnúre kui xi- xi tuxi tsjuajni k'i k'i nga nuton jma kuanguijni jma kjua ña'a participáajni jma fa nuton ndsijinjni ngat'a kjin ijin ekipo xi naxinanda xi fichu kui nga ngu torneo ña'ájni kui nga k'ia ndiba xuku ngu- ngu premio tsúre xuta nde xi tsa ngu xi kijo xi- xi ngu xi jó xi jan mí lugar kijo xi tsejenre xi kitsuton kui nga ja k'ia ndiba ngu premio nde xi kjua ña'ájni jíin nga fanutojni pelota ja xi jnúre xi jnúre xi tuxi tsjuajni ku kui xi tsjuare basendáre xuta k'i ngat'a nga siifane tsi'in ja nde nga- nga ja nga tjinitonde nga- nga kuachá ijin Nga kuachá tjinikjae golnde kjo kucha nga chaséjni telebision nga chaséjni telebision maádre tsjuaya marinde nga tjitsi'in ekipori mí ekipo xi m'aeri nde chikjindayeya tsjuatjinriya nga skanda tjin'yí ngu ndifa axi k'iaya ngat'a nga tjua tjinri nga ekipori tji tsi'in tanga nga kjuachejéni ja nde matíníri tikja ku ja kuacha tsi'in xuta kjan tsi'in ja tikja nga- nga tuxi ch'ore xikjin ja nga kuacha tsuton pelota tjin xuta xi tsjuajíre kucha m'írende ku ja be'eña ja tikja kú tanga ja tuxi tsjuare xi- xi jnúre kui xi tsjuajni nutonjni